Ne mato nyawoa, miabe koƒea me ya ɖo ŋku dɔ kaka ya mlɔ anyi ya pɛ voa, alɔ̃a be dɔdɔ ye azu vu ku kɔ nɔ, kaka kpoa, Mawu ƒe nu ye nyi alɔ̃dɔdɔ ya kpoa ne Mawu va na be dɔ̃ɛ kpoa ya dɔ̃ɛ. Vɔa mì mlana anyi, vɔa mì le ŋdɔkusu mea, gaɖewome ne nye me yi afiɖekpo oa, me mlɔna aɖe ŋkume adã alɔ̃, zã ɖe kpoa, ya gba nyɔ, e ya gba ɖo ŋku dɔ ɖe kpoa agba dzo dzo ayi ɖe egbe. Ne eyi kaka ne eva gbɔ va, eva ɖa nu kaka sie zã me ga enyi mɔwo kpoa, ye letsi kpoa eya mla anyi. Kaka ga asiɖeke mɔwo kpoa eyi aba dzi. Kaka ye tsɔ mo ma ana kpoa Mawu ŋtɔ kpoa ye tsã la do afla nɔ kpoa eya dãlɔ. Ga yi me dzi ne ya va dɔ̃ɛ ɖo tuatua ya, magba nya be ga ya me dzie ye va dɔ̃ɛ ɖoa ya o. Kpoa nenema ye nyi alɔ̃dɔ̃dɔ̃a.